Neka ne nicreerowa no no animales kachi rápido motlarowa nonon leones, porque pues a veces nikwalita itech tele iwa ps kita naka kachi naka naka fuerte, iwa noihkon siki animales xamo se perro no no naka motlalowa rápido, porque naka se perro tikahwas sa sipa neka mo mo mudarowa. Iwa noanimales nonke kachi yolik nenemi inon no tortugas o neka non gusanos, porque non gusanos nenemi lelto porque tlenkpia motlalwilanah.